أسمع نحي الخبر ما تاكلوش ونحي العجائن في الليل ما تاكلهمش عندك كل صلاطة تريف هيكا دچاچ مشوي طيب لا مشوي مشوي ماذا بيك كل حاجة مشوية دچاچ الحم حوت.